Artu ngaɗaa laawurma nder buhuuji, taa waɗi ɗum nder buhuuji a maɓɓi, sey keɓa babal ñiɓɓungal bonngal, sey ndesa buhuuji ɗin. Ta resii ɗi, sey alaa ɗi maɓɓa, henndu waɗa ka nattugo seɗɗa, ndesa ɗi alaa ɗi.